أقوله يحطله أهداف صغيرة وواضحة, مثل ممارسة ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع, كمان يقدر يشارك مع أصدقائه عشان يشجعون بعض لازم يختار تمارين يستمتع فيها, سواء كانت رياضة جماعية, أو حتى رقص, وأخيراً شوف تقدم حاله, ويحتفل بأي إنجاز يحققه حتى لو كان صغير, عن طريقة تخليه يتحمس ويستمر.